Allor se avess scegliere 'a mia fest, 'a mia fest preferita dicess senza dubbio 'o Natal. È una 'e chelli fest che nun portano solo luce, regali o cibo. Ma soprattutto emozioni, ricordi e nu calore umano ca s'sent dint 'o cor. A Napoli 'o Natale nun è soltanto 'o venticinc dicembre. In in compenso già da novembre quando 'e strade iniziano a riempirsi 'e luci, 'e bancarelle e l'aria diventa tutta 'na festa. 'E vicoli 'e San Gennaro Armeno si riempiono 'e gent, che va a comprà 'e pastorell p' 'o presepe. E già s' sent profum 'e struffoli, roccocò e mustacciuol. Ma chell che amo chiù 'e Natal è l'atmosfera in famiglia. 'A casa mij cominciavamo 'e preparativ molto prima. S' faceva l'albero tutt insiem. Ognuno mettev 'na decorazion. E si sistemava il presepe con cura. Ogni anno aggiungendo coccos. Infatti m'arricord che 'o nonno ogni anno ci dicev, guagliù stu presep porta fortun, nun c' 'o scurdamm. P' me 'a vigilia 'e Natale era ed è ancora 'o mument chiù special. Si prepara 'na cena infinita. S'accummenc d' 'o baccalà fritt, 'o capiton, l'insalat 'e rinforz e poi spaghetti 'e vongole. Mamma e 'e zie s' metten in cucina già d' 'o pomeriggio e guai a chi s'avvicin, p' piglià coccos. E intanto in sala c' sta 'a tombola, 'o cucù, <hesitation> però <hesitation> chell che m' fa amare chiù sta festa non è sul 'o cibo o 'o regalo. Che ovviament m' fanno piacere. Però è proprio il sentirsi uniti. Pecchè è uno dei pochi momenti all'anno addò s' ferma tutto, si mettono a tavola tutti insieme e ci godiamo la compagnia senza fretta. Pur ij che stong luntan da casa torno giù p' 'e feste. E poi chella sensazion che solo Natale t' dà. 'A nostalgia comunque di quando eri piccolo. Il ricordo dei nonni, l'odore delle cose buone che cucinavano in cucina. P' me è proprio 'na magia. Anche se cresciamo e cambiamo 'a vita ci porta sempre in posti diversi e p' me Natale diventa sempre lo stesso. 'Na festa d'amore in famiglia e soprattutto fatto 'e tradizion. È proprio p' questo che è la mia festa preferita, pecchè <hesitation> m' fa sentì a casa ovunque io sia.